Maromaro moa roahy Ñy fomba fanaova ñy sira: -Misy ñy sira baka andranomas'eñy. -Misy avao koa ñy sira aminy toera, masirasira reñy. - ñy sira bak'andranomasi'eñe, sira masiira zay. -Misy Ñy fomba fañamboara aze, asia rano ñy rezerivoara engà ho ri<...>.